Vijo ambavyo vichavicha mitho ghavone kindo kicha haghire mbogha ta mara ukaya vindo vivumie hena athili ya mara tha matunda ukaya vachiilagha karoti ukayamapere ukaya, kwa kole mitho ghakianinii kwavona kindo kicha hata makabichi ukaya nagho ni mecha.